Gn'antony ilà ny valany fiketreha vary mandeha courant rey, elektriky rey. Reny zany <hesitation> mampalakilaky ny vary ketrehy. Satria laha ketrehy amy fatapera io i, ela zay vo masaky. Fa laha ketrehy amy azy mandeha courant rey i, tselatsela avao lafa masaky. Sady mafana avao i anatiny ao.